اكيد طبعا الانسان كلمه تقدم في العمر كل ما زادت مشاكله ,كل ما زادت اهتماماته ,وكل ما زادت قناعاته عن اشياء اخرى ,فطبيعي كل ما الانسان ;وصل مرحله معينه بتزيد معها المسؤوليات الاهتمامات فبالتالي بيكون مجال اشمل فطبع اكيد يعني لازم يكون في مشاكل وكذا لان الشخص طبعا تجاوز مراح.